Este o c̲h̲ixkwaꞌná dekomidná xguná giꞌn tindna, giꞌn tidná, chilanchna xguná c̲h̲otsu gana xguná oregano, tomiyna, mejorana, midzangngidna, x̱iꞌchna xguná lowa y pchoꞌx x̱abna xguná lowa lowa <noise> par ic̲h̲ikëwu wen. <noise>